Ekyangasingayu eribuka omwabwana bwayi kandi ekyanganzire, ngabuka ithwabirighenda ithwabiriyiba emiyembe neryo ingathogha omwamuthi hakuhi neka. Thwabya ithwabiriyiba emiyembe emihimbakambu. Ithukanza erirya kuyu iye- iyerire imuli amatsayidongo. Neryo kyiro kyighuma, mungabya ingabiri samba omwamuthi banyoni bayi inganimubakyimirya emiyembe, omuthi amathwika namayithinira. Mama mwasa speed nerisanyihumba ebiboko ingabirinathunga nebironda. Erilhwa nobo, mungowa inamatsuka erithendibya ingakaghenda indi ngayiba emiyembe yabene, nama namalekerahu nomutse owobwibi, ahabwa kyabya isikyihikire isiskyuwene <noise> erighenda eribya ingabiriyiba emiyembe yabene. Ekyerisangalisya yabya emiyembe eyomuhalimu owe kanisa.